Nanani nukwa, amakeveka pakirwa kama, amatuje, pakiloka ngave kikwimba, une ituna ntseya siva pu- sile kabisa kwasababu ndandivona wita munu sio- siomatuje. Apangapa i- imituka kingaya kinganienge panzi, nanda ndipatie tulu, nandia ndikonilila. nandikonilila kabisa, ndingawone kulinimatuje kunzi au, imituka kinienga kunze nandea ndinokwa, kabisa.